Arasa mokoieta pañandepo siu kua arasa pe jaeñomai yemandua ko aipo opaete teta rupi oyemombeu jare ñamae vaera keti keti ko misia reta oime yimbiai uaja oi va jaema se akaru ñavo semandua teta iru re jare kianunga tetara reta re oime pa vae jou vaera ani vaeti pa vae jou vaera jae jokua re se mandua